حاتكلم عن استهلاك الاسره بالتقريب الطماطم حوالي تلاته كيلو ،البصل حوالي اتنين كيلو ، البطاطس حوالي كيلو واحد، برتكان دستتين ،ليمون اتنين كيلو، تفاح دسته ، موز اربعه كيلو، خص ربطتين